<hesitation> כ'וואלט געוואלט בעסער וואוינען נענטער צו די וואסער וועגן אויבן אין די בערג איז דא אזוי באנטש אוו רעגן און ט'אנדער סטורמס, <hesitation> דונערן און בליצן, און כ'וואלט געוואלט גערן באשטיין צו וואוינען נענטער צו א ביטש צו קענען גיין אין די וואסער יעדן טאג אדער ווי אפט איך קען און ווי אפט איך וויל